La principal avantatge dels telèfons mòbils és poder comunicar-nos amb persones que estan molt allunyades de nosaltres, i també tenim molts instruments a la butxaca, cosa que facilita molt la vida.

Per anar al carrer Major de Lleida, cal agafar el carrer Menor i després girar primer a la dreta davant de la perruqueria. Un cop arribats a casa de la Maria, cal anar cap a l’esquerra, caminar durant cinc minuts, passar per davant del supermercat Mercadona i, després, arribarem al carrer Major.